اسرائیلی پکوان، یہودی، ڈائسپورا، <hesitation> مڈل ایسٹرن اتے میڈیٹرینین ریجنل رسوئی روایتاں دا اک وکھرا ملاپ ہے۔ جس وچ تازیاں سبزیاں، پھلاں، زیتون دا تیل اتے زعتر ورگے مصالحے شامل ہن۔ سگنیچر پکواناں وچ چھولے دا سپریڈ، حمص اتے فلافل، ناشتہ دا مکھ، شک شوکا اتے شاورما <hesitation> اتے سابیچ ورگے سٹریٹ فوڈ شامل ہن۔ پکوان دیاں دا کریکٹر یہودی کمیونٹیاں دی وکھری ثقافتی، وراثتی اتے کھیتری دے بھرپور ایتھنک عوامل دوران آکار دتا گیا ہن۔